Iyoo, yíŧi ulléti mmegesi nɓab billi ma, aga ta jédi gita giwodi giwoda aga riŋ, agata jédi gita giwodi giwoda aga riŋ. Anyalti yaale tita hala ma ajanga riŋni ghaa gilli ma, aga jiinj agata jiinji ngi ta wembe, agata jiinji ngi ta wembe, hana dan leefi atédi ma ngi ngi ɓaŧi ma. Anan yaanti bsúm ma, hala maa ttin jangan yaata. Ndu uñin mo, ɓab nɓabni, nɓabni yíŧi unléeti, unwéeti hala bsúm ma nyaanti, anñin ñine gimboori ma húrin yaa fndélaa tti bóotima, léeyaa ttim bóotima. Han ganti haala gaa tub, aa ggim bóotima, hambe yíŧi uléenti mmegesi nɓab billi ma, giriŋ ghaa ma, anmegesgi gboonje batí hanganti, ugí yaa ghaa gembe ahaargi, gbii bembege bii tti gaadi a bóo, fndélaa tti masbà, winoosi aa ttin yorbà, hebe yíŧi mmegesi nɓab billi ma.